<hesitation> בארשט וואלט איך געזאגט גע'עצה'ט מ'זאל עס ניצן מער בכלל מער <hesitation> ס'זייער געזונט און מ'קען עס צושניידן און דינע שטיקער, און ניצן געווענליך, יעדן טאג ס'איז זייער געזונט און גוט. דרעגאן פראוט, אדער פאפייע, אדער <hesitation> נאך א פרוכט איז די פערסימון.